Ahad, sanen, salasa, robo, hamise jumuate, sabtu, kalu hari minggu ma au eu wasaladio au eu wasaladi lakoa ku anau laku aku rupae mamusti ami una ha era, esebab ami rua saladi ma irou jadi musti amia era aya era lae wala wasaladi ma aau ma au sapalao, au sapala aku anau aku rupai mati, mati na au, ha mati au pea au ahari, au ahari pea au anedi, au anedi pukalawanu riana ora susei dua ora susi tima baru ami wela, wela ma lauwe hatoru ma we meita au tawela ami wapala, ami sapala we keduke ami sapala rehe atu, ami rua saladi ma inala hatu mete dihiu ami tuhe awe keduke jadi ami dupe auo ami dupo au pea riana adi masa. Baru ami wela ma sekitar maso maso magaribu baru ami wela, kalu hari senin ma au eu di kotao, au eu dikota, au eu dikota la dikota au loko lokoo, loko loko di terminal, au loko loko di terminal ulei penumpang riya na sekitar oras husedana huseidua baru au wela nei hina wela neihina pea au mu au istrahat au untudo wadime laku aku anau, wanime laku aku anau wadime heilaleo, ami adime strahat ha jam jam lima baru au eudi musi oto anusu aweu oto ha jadi kalau hari sela harir selasa ma au eu siu au eu dikota, au eu dikota jadi sebelum imama au sadi maapo sebab au ikan bukan tagal musia yang mati laeng au kan sipir oto jadi au lepai imenyangkut laku otoe sebab au kan tiap hari kan au eu dikota nama tai <hesitation> taibisa na lepa yang laeng laeng, ha jadi se hari selasa ma au eu dikota keduke. Asubu subu ma au naku oto au heraku ina ot oto inai letemina ma baru au hunaku au wakidu au hulei pa yang kurang ngaku cok cok yang kurang intola ma au herin tolao, au una ri au manisa kuniko aku cok cok nikome supaya kalau eu dikota ma yakasasa sau selalanu pi nakapa ku oto ikang kua nau selalanu pi hanama jadi la diterminal loko keduke au tunggu niku musia ewa sanahe, ha sanahe niko barang barang nikome, aa baru au tunggu mati mati asanae pea bau au wela laku mati keduke, aa kalau hari ra robo ma lei leiri au strahat siu au ta setiap hari au eu dikota au strahat ma au una ale wasaladi au we wari tanane to, tanane supaya yak naka pahu tai iraarihi. matia paweuna hale ma awanedia kupala dihuri aku ba mana palai hanama kalu hari saiha hamis sema eu dikota, dikota siu, ha dikota ma au eu dii au eu mancari au eu di laku penumpang ada yang masdima. Masneni, alae dikota au lae dikota au tunggu mati keduike, masia mateo wasanaheo, mateo wasanahee mateo wasanae mateo matir lapunu ada yang rupae matir sayor utanu au tunggu keduike, ama kupenumpang mati a pea mati hiaau baru wela laku mati keduike, kalu jumaate ma au strahat, strahat ma strahat au eu supaya neu jumaate pa kalu ami ale rikedu ma jumaate ma ami ta eu wasaladi, sebab mama menyangkut laku hina namaa kalu itewa wasaladi ma musia cari tai te, amusia carita karinise jumaate dasama takeu rupa hianei kei wasaladi mahuma ejadi ami alei rikedu ma tei bisa ami neu wasaladi riya ya ami strahatoo hanakapa jumaate toti pi baru ami eu ma ada yang mateu ale wasaladi ada yang mateu lai latadu matehuleei ala dudo ma ei hulei pukalawanu yang pa yang bisa ai saari ami saari, ha kalu hari sabtu maa <hesitation> ami akalu aau ma eu dikota, eu dikota keduke au eu mancari pa niko wela oto nikome au laku oto. <hesitation> Au laku oto lau dikota aus au strahate au kedike au strahat tunggu penumpang keduke paniko mateu wasanahe ada yang mate matir keluarga jadi musti au tungguo, sebab iou lou to jadi jmm mati eu matila hehe ma mati lae ma terminal ma ada yang oras tidu oras sati baru au wela laku mati keduke. akalu hari mimggu ma au strahat kalu au ma strahat au eu auwale wasaladi au eu wa hi au eu wasaladi au aneidia kupalao, aneidia kupala ha aneidia kupala pea au eu makubanaa au anedi rii kalu pa yang nirintua ma au saari, au saari aku ba supaya yaka meraa ee sebab fikir orang tua tua ma sakangi matin tua ee, yaka una mati saa esebab mati saa nakapaha nau mati itetatiwa sebab itei ana sakarangi harus hite sayang iter orang tua tua, karna matintua ma tai bisa matneo mawasaladiee conto ragang aui, aui kisa au. Tahundana papea mati saheu jawa baru au rene maksunya rene mai jalang kanapa au eu ri aku bana, au tue lete du amir du aku aana duma lete au eu ware matir tanane. jadi taparego riya au anari parie patiti terakhir au ator waktu tolan tola supaya nadi sameuna aku bana'a nadi sameu aku ana'a.